أنا دايماً نلحق روطار في المقابلة مع الأصدقاء، دايماً نلحق متأخر. إذا تفاهمنا باه نتلاقاو التسعة ونص، راح نلحق هنا انايا <hesitation> ربع ساعة روطار، نلحق العشرة قل الربع، <hesitation> دايمن التأخر هذا عندي حتان حفظوني <hesitation> اصدقائي. بالاك مرّة ولا مرتين برك لحقت <hesitation> بكري.